Re dor ru e bo ere ni re onne du aj̄a eleme dor aj̄a bu tata nj̄a. tata nj̄a tata nj̄a tata nj̄a ki fe yen e na ho re wen bo chu ma epeii eji ye ar nti to aje. ōrne bo re ke ka yen yen e ta nu re be Nigeria e re nī. re gbin ko a yen si e nu reke ju wa bola a bitini bo re yen si e nure ke j̄uwa. gbere ko re kpa kpare e ne nu tite. tī ye ar <hesitation> so bere pipaā epeii doru bo yo. o ka a ho ni gwa nichia. era ni ē-wothans and re ba chu ru ku nchia. re ka j̄u wa yo be er. o si e chie re j̄aā enu nmbalo. ru ja e ne nu gbere ko epeii nje and da mm̄a nu ka si nu. nu ka si nu nu ka si nu. nu be si nu gwa ho re ke to no e re ni nyen ba bere da la e chu wa owi ya ba ōo